Jukuraivi Ou kua mbarasï mököi eta payandepo juripe, <hesitation> jukuraiñovi oyeesa kua mbaerasï tuisa gueva, yemboavai yuisa gueva, susere tuisa gueva, jaema opïta kua ñaneakape, jokua rarsape mokoï eta payandepo sau peva, de que <hesitation> mbaetï ikavi, yamboasa jokua momento rupi, jaema opïtavi kua ñaneakape yande maendua yave kua arasare, jaeramo mbaetïta ñaneakañi sugui.